Ho omidifikatɛr yan bɛrɛ cunu mi sirtu wusu waati wusu waati han twa yɛrɛ mibin ho ɲu we o han don mu'a ɲu nɛ we o mu o ni yi a nibe ma we pɛ a pɛ mu a le a pɛ ho mu ɲuso a le to mu ɲuso i lo tomu zan oro minu mu we le oro minu mu we le oro minu a minu za minu a ɲu ɲu nɛ a himi-himi himi a ma we wɛra ni zun